La Türchia al e ün stat a magiuransa müsülman-a. La città pi famuza al e Costantinopoli ch'al e situà tra praticament l'Europa e l'Azia e li a ie üna d'le musche-e pi famuze al mund perché al e üna d'le pi grose e le pi bele da vëdi ëndrinta